Ega taxin e nago me papa duga skuliu io ma pasin <hesitation> mo xaraxap malaxin a o ti axis <noise> ga taxu kanago me papa diga tibe rawio mana xalap opa era ba om loxotap lamun ana xinis suno taba maran erelelep era gat a wisok a wisok kano dira xa ba sasaxan ma wawulik dira ba maro miang diraba manong mon ka raxap <noise> nagu ebu tibe rawio ao xa nalaxin ine xo ma xalang a wos tomare atomion arixem maxodait tawa inon loxotam mani miang intaba orumangin inung kana mininong kanu ma ine miang <noise> opa e nago suk tibe rawio opiang kawa ma lamun opiang kapasin moxa mininong tawa nenek nangin a wos wos kava inung taba baxain maran inung baba barok maran mura momonong maran lamun mura ba osoxo na mininong ka bulan waga anaxalap <noise> ga raxirir ka sait pupu go erubuk e gebo tet taxin amat. Ma lamun in na manong in e galuluai in a tet taxin lamun tabuo momonong maski rut bu voi- voi xa luxa wa? Dira mas duxuma iat ine dira mas saxo iat in erubuk miang e gebo moxowa ine tet mo sage luxa let mo wet maras orat orat otnin bilok a bata to a wso ma sage luxa orat orat opa lomun opiang <noise> ine miang idi idra ba ongasen iak miang ka pasin moxa miininong opa bu marapun iat muamu ausuk miang a wos taxin ega mu ine manima digawe wede diga momonong karen ka sage maras a wet luxa ana xalap opanima miang ide cirip dira ba mu mana xalap miang du opiang ka wite wite moxa bulana waga a nemiang a wos ak opiang sulap a wos dibuk esak arup malamun a oin ma tet dibuk malamun idi dibuk esak arup ningim kava waga te sa manong maran mumu opia pasin moxa alelep mamaran Kaave baling du bu ka ba esak arup miang sulap dibu esak a rup ka urok lamun ningin di ka bu wet baling bu wet baling disa manogn maran maxa malamun mo kat tet ma malamun ka oin nemiang <noise> ka muin a luxa ganine wet nean nemiang de ra bu mu miang ka malamun te ramam me wos anung mana mininong ka balan na waga ga mamaran a sage luxa opiang ara xalap ka babarat na xalap xalap a xis a xa oin ma tet a tamiok ma xosdait tawinom loxotop ne miang ne ta ba orumang a xis ne mon ma na mininong kanimu daba maran ma kave rana xalap karen ta ba san nemiang sulap sulap meang e ga lixilik <noise> arago me papa dipuk tibe rawia me ramak me nago dibu tibe ravio mala opa wite mosxa mom lamun opiang nago ine oin maxa winiro sabu rixen opiang nu ta kaom ka loung iang in taxa b aliau karen. Ne xoro winiro nuse met taxixinen ma lamun ka taim ningin mi wade xulen minin opa ana winiro re nago me ramak mi mu rumangim malok rturun iat opa ningin ka tai ningin mi bobo baling tawide arun a winiro re vamak me ango opa lamun a inom laoxotap lamun a apsin ka babarat ma pasin ka mininas ine mi wade xulen mi wade xulen ma niro tu ningin diwade xulen a xinis mamaran moxa ren opiang atet man oin man nutaba wuwulik laga mo xa loxotap ka ra tet tab tabo a barok kanung me o baxain tanung me nung iat ta om lolos ta ba pidim a pamili tung me o inung iat ta om pawinung iat lamun a mamaran tunung iat mamaran tanung iat arixem a wisok kanung ma isuo ma kave rana xalap taxa ba saban karen ka laguonin imu miang o <hesitation> ma pisin nago pu powo ro me ningin pasin moxa nek pos kakawa ma ningin kataim ningin ta ba wade xulen opa A non a nalaxin dibu ka konsen lamun a wisok baraxaim dixirip a wisok ka ngas miang kawa ma sok anangin wisok ka ngas miang kawa ma lok ka maran me opiang niet me ga ausup tumangin ana winiso e nago na bu noworo rawimem ma mmi mu ausup tumangin u winiro ren lamun taba omang bilok a wisok tomare tung ma pasin ma taba omang bilok a bu marapun tanung ma norong kanung ne mana winero anese ma e ramak me nago dibuk tibe rovimem oriri lamun opa nu ta taxin maran no gara tet mai taba malamun inung ka pasin moxa alelep lamun mura ba manong mamaran ne men aninag <hesitation> xon bilok karen kave ra saon karen nung iat taba bobo iat kamana tet taba ribe re ramam me wos sanung opa io mala mun e nang opama nemiang kave ra tinip ta xa ba manong kala luon karen miang opaing ta mang iak ka malamun tanung iat tab a mu malamun tanima me nago du iat dura bu mu iat malamun tanung miang durs ongus nusu ongus